Naa naandi uuni mbitaga ngugi ya kwendia nguu. na kii nguu liji kandakarire nthi ndoona mbecha iria ndinachio na ngugi inyingi ukienda guciambiriria. noo mwanka withirwe wina mbecha chia kugana chia kwambiriria ngugi, nontu ngugi bwa mbere, nomwakontepe akienda kwambiriria ngugi noo ngugiirienda mbecha igana. Naa ngugi iu nayo, ukamiiga kuu bwa mbere keethira li kibanda ogachwa. autege mbecha chiakibanda. Riu naani ndategere ndonaa kibanda ndina aana baabanini, nakioana babaninitaa naja tukaraga kwithaira igiita riria riinga kwithagira kuri igiita ria mbura <noise> yaani gukeethirawa igukuura naaana baa becukuru, nandi ndatega kwithira wina kibanda na igukuura ukeethira wi kibarua gikiumu aana baa ba bakagwatwa ii mpio bagwatirwe kibandene kiu ii mpio, nontu rirta kuuraa ikwithairwa kwira ruu mbu mbura ya ruo riu ndakara nthi ngitega kenda aana ba <hesitation> baa beethira bari antu aega oo nani ningwa. Mbithira ndi antu ara nguitira ngugi, na kwithirwa wi comfortable. Ndaakira ndathugania, ndonaa nochuire nyomba. Na riu, mbeca ira ndiina elo, guchoa nyomba, kwambiria ngugi iiu gukwenda eafital. igukwenda. Mbeca eia kwambiriria kagina go kwambirira ngugi na nigokwonda iingi elo, ntiina mbeca iiinyiingi, na inkwigua ntikwenda gukara nyomba kairi. Kwirio ukaraa ukaigua aii! ngukara nyomba mmh ona kaaba ukionaa ciringi kimya mirongo itanoeku, ntuku. Riu ndathiurunika, ndochwaa kanyomba ka mbeca iiniini ma nyomba irra nkaambiria kagui kanini. Riu ndakira ndathugania ngugi cioonthe, ndona ngugi, yani watega ngugi ira ugaita, no ite na aana, na aana bati suffer. Na bagakara bwega. Ndatega ndonaa, ngugi ya kwambiria nguo, indathuganitie mono. ndona ngugi e kwambiria nguo. ndauga ukethira ni ngugi ni nguu chia nduka ichikwenda withire nguu injeru yaani ichikwenda withire wina mbecha injenga kenda uumba kwanjiriria u chiendia alafuu kinya ni kwithaila kwina mantu jamaingi jakumiira nontu tugo nguu ii nio yau mira mwaka juu mweri juu muna kithira nguu iu ii nguu iria injeru ugatega okeonamieri iu yathira kinya mieri uo iiri ikeeja kathira bwambere nguu iu antu batimienda kairi naanga winika mbecha iria ukwendia riukathira kirya nguu wamigurite magana matano nanga winika u miendia magana mathatu naa watega uu ukona utiithira ukionaa mbecha injiga chia kwende neithia ngugi eku riu ndakira ndoona mutumba noo mbite thokore ngeta thoko ndauga kambite nohwee nguuna tubecha tuu ndinatu unini ndaamba ndeeja ndechwa nyomba ndamiona ndaria na ndethira ndi taayari kwa kwambiriria ngugi riu ndeetire thokone ndaa mbu ndataara nguu kwambiriria gutaara nguu iu noomwanta utege nguo ii ikari atia. Nauu wiita utara nontu ii mutumba, nguu chiikini kairi wichio ukeethira itaambuki. wiichio ukeethira itira nyororo. wichio ukeethira inya antu bagiitaara. ikinyangirwe nau nawe riu nandi waajukia nguu ikinyangi, wauga ikwiija kwendia, utikwora utiendia giintu gikiiga ndethira mwekuru umwe eendagia nguu chia chokia mbecha chiao eendi iiji iingii kabakwenda ithira kenda batigatigare na stoko inkuu yeeni ii beetaa stoko inkui nguu iria yaani nwedine iria njega watigara naiu ingi na nukwenda igwitira mbecha araka eee riu nandi ndetaa kwawe ndaatara tuguu tukai ndeejatu nkiijaatu ngikinyaa nguu iria mbijire achio nyomba nukumenya mea ii nyomba itina gintu ikari oo uu nguu iria nandi mbijireachio ichikwenda biagutu biaguchuria kende muntu akurukite oora iria ii nguu naa na niikani uuna ii menya mu antu babaingi baaguna into baako baakwona. Ndee ndeta kairi ndikurikia kugura nguu ndagura hoinger bii <hesitation> biaguchuria nguu ndegura nyororo oonachio chia guchuria nguu, ndejaatuguu twakwa, nontutu twati turini ndeeja ndaacuriaja. Naakuu <hesitation> Ngai naambonekanire. ndeeja ndaachuria, riu nandi inkejaa ntamenyaka iriere ante, antu babenda nguu ikari. weega tuguu tura ndaatarire. nuchu eechio niiria beendaa, na iu ingi nachio watwika tii nguo iria baakwenda. nandi ndigutega ndonoo, ndauga iji nontu nkwona nichio baakwenda ndoongaongera mbecha ndauga keethira nguu iiji ndirang’aru kwendi wan mirongo igara na mirongo etano, nkambiriria kumiendia kinya magara mathatu. nkamiendia magana mathatu. nontu ii iiji ingii kenda nachip mbini ka iti <hesitation> itigakareaa batiguchiendaa, indi ukeeja kwinika maguri, baakaguraa na wabenderia na maguri jari iguru batigura aaya ndabenderiou eee <hesitation> nyuma ya biumia biirii. Nguu iria ndagurite na ndagurite nguu chia ngiri inya, ntaenderie chionthe indi <hesitation> nda <hesitation> ndakikisa nguu iria ndeendine chikumbitira mbeecha chia maita mainda jaairi kiri iria ndagurite. <hesitation> Riu kwari ntuku ee thoko ndaigua thoko yeetogwantuku ee njuma tano, na ntuku ee njumamosi. Ndookira ndeeta thoko. gwita thoko ugeeta ruukiri, wauma gwikia aana bu chukuru ubange mantu jaku wite thoko rukiri nontu weeja ochererwa ukeethira murigo juria ijugiitirwe antu ili batumurirwe nguu na nontu twi endia babaingi nau twitaa utaara nguu muntu nwee ujakagia kethira ii mbiru imwe ya nguu. Akayukia akamigitira baba eendia nabo ba banguu baa bakwija kwendia nguu, riu ukeethira ki mbiru iu imwe <hesitation> twimuthiurunkira uu antu ikumi na batani na bonthe ibakwendia nguu na batikwenda machakuro barienda nguu injeega chia kwendia tweta au twitera igiitwa. Au nandi ii kairya gaaku gagagatethia. na mpui chia njara chiaku, kenda uumba kuthara nguu iria injeega injeega eria ukoona. Nontu indategerea ndoona nguu iria nj njega nicio bakweendia na waabeenderia ibakwenda kugura bwega indi ikio gitumi ngakwira rugendo ruu teeka rwi ruruthi na ti rururito riu ndeeta ndaathura nguu kuuthura nguu ndeeja achio ajaa mbedagiria nuu ndeeja ochio chiagurwa riu baaba ukweenderia kwiwe akeeja kethra nguu urienda magara matano nguu iria akwire eena magana mairi mbigira nkeeja <laughs> hhii muchore okwa, wiige nguu iria, ikari au ikare kirya mieri ithatu, muntu nooka ookwira iitu ukeendia ii ndoona mbeecha ngakuria. Jaa muntu umwe aaguri muguri umwe weejire ndamwigira, ndamwigirite ingwitikia chia uu ngiri na magana mana, nguu iu ndaiga mea ii tauninen naa naa antu bariagwa mwicho oo mweria baria baingi baria batichoandikite nguo, iri iria <hesitation> antigira mbeca magana matano. Aachoka eeja kairi akorakara kiumia kimwe aambongera magara mairi, aambira nguu ii mbigiraa, nkajukia. Naani nontu inkwona ii customer nontu nkwona ii muguri umwega nii naani ndamwigira nguu iria chiaring’ro mieri ithatu nkamuringira nkamuuria niatia kwaantigire nguu akaambira thimu aambira kandatega ndoona nguu iu rii kuringana na mantu jakwa ndiina mibango kwinoo ngwaka nyomba na bau bakumbakire nyomba abundi ibakumbendaa mbecha na kinya nyomba ivi igwaakwa noikwenda ii noikwenda into bia gwakaa ikwenda iguurimwa aambira riu uria ukathithia wiijukia nguo iu uumangani weendie kairi ndamwira isasawa indi nukwona tiu yari mibango ekwa nontu riria ukinyire ni antu aa kwendia into buririkania aa muntu eeje aagure akunenkere mbecha. iu nandi ii changamoto emwe iria umbikia kwona ukiendagia kethira nii nguu. indi iu <hesitation> ingi itigere au muntu kwi ba akeeja, oakugurire na akunenkere mbecha. Riu muntu uu umwe atiumba kumu kuumba utigana na biachare eku iu ukugita, nontu bwa mbere ukeeja gwii gwiikira mantu jau akiline uu atikuria uu ungi naaguretheria mbecha utikwona ugaataa bau bangi na nyomba iu winyao nio ni kwenda kuriwa nuukwenda urie na nyomba yaitha riruendi agaatigana nou nontu nguu meya nandi winayo bwambere kethia nwendagia kethia nwendagia nguu. Muntu eeja, aakwenda nguu iu ukweendia ariuga eeite nayo naatina mbicha ing’ani kii akwa ndiikuromba utikamunenkere nguu eeta nayo nontu noo eete na nguu iu aremwe niukuria iindi gukeeja kwithira wina nguu iria kinya akeeja kwithirwa aakubangania mantu mawe kabisa akanemwa ii kuria uukajukia nguo chiaku weendie noochokie mbecha. Nyeeja akwe <hesitation> akwira mbecha iria nandi waanenkere tuuthithie oo uugwe rii nchoketia ukamwira tatiga tumagarie nguo iji aja. Tweendie, yaagurwa ukeejire mbecha chiaku, uu nwe an muntu waambire guu <hesitation> gutuma, gutuma mbona taa ngugii yina michumbukano imiingi nontu guukirira gwaku ruukiri, witire miang’o weeta thokore, bwatinda nau kung’ang’anira nguu wachionaa waeja kwendia, muntu aeja akwire mbigira. nguu iria ukumiiga mweri jwa mbele akwija nigi na tubecha tunini akwira ittu mbigira riu wakinya mieri ithatu kiaramania buru aremwa kuria aakwira nguu ina buru rii ntikwona taa nkoomba kuria naagwe ukagitaatia ukamiendia ndeeja aa nguu iria ndeendia kairi nyumee biumia biiri ukerwa nandi wenda nkurugurira mbaru eku kwira nguu iria twitaa nguu iinjeru chiikairwa naa na ibango kwina kia mbele iu ikeethiwa iri injeru aaki noujikie kirya muntu akauga tichia mutumba nichia nduka na kwina ingi aaja chia iijiri tiinjeru na tiinkuru indi utikwana utie utienderua naa maguri jamwe endi gwatwika nonga withiroogwatenie ngiri ikumi muntu agakwire ukeeja na ngiri ikumi rie. Ngakurugurira mbiru wenka aah nontu na aria nange waatega naku bwiruguririwa mbiri imwe buri antu uu ikumi na batano bau bwinthe kabukwe kabuguchwaa nguu chia kwendia nandi nukwona gukethirwa kwina changamoto ya kwona tuuge nya keethira uriendaa kwona nguu chia ngiri ithano ukaigura atia. bwa mbere <noise> ii ee yaanditire ngiri inya ndeejira anguu chia ngiri inya ndeendia chiauma ngiri inyanya riita chia nyomba ugaatigara na ingi ing’ana aaya ndeeja raundi ya ijiri ndaitania kairo wiitanie maa buri <noise> burio ugutumire mbecha chiaku, kwina maita maitaji jaa gutumira mbecha aaja naara iindi twakarou ndoona iu ngiri ikumi kugwatithania ngiri ikumi nontu mbecha iji ika ingugi waanjiria niinjera ujukie mbecha iu wiitanie chia nyomba naagwe nugutimiraga raaria nguu ii ikangi bii bia kuu bia guchuria nguu nabio wikine waakake kenda antu benja baakenya nguu ii ichianiki bwega menya bira bira <hesitation> bii biitaga antu kinya bee njirene ukiendagia nguu muntu ii kwona nguu kethia nweendagia nguu miichurie woombikana ikira maguri jaa nguu ira urimiendia mbecha igana. Ontu ona muntu kethira atiuri bwa kuguraa nguu, aamitega aakurukite, naakwo nguu iria niinthongi. neeriendua mbecha igaroona nukwuna oonaa <hesitation> wikirite maguri jaa nguu agookira, indi aamitegou noo auge ii iu aba rii iriendua nya mbecha inyingi, kana atikire akirine kwenda kumenya enendua atia riu kethiwa nwendagia nguu. keethira uguchuria nguu. miikire na maguri jaayo, <hesitation> aayaa, ndatega ndoonaa muuko jwokwa ma into biu biriau, aaii ukoona ma <hesitation> ma matijania uu wa ngiri ikumi, uke watikama watara mathabu jaa jonthe, ndona kaaba tuchoke oo aria tugutumura twi babaingi, ntuku imwe Murungu agaanteethia oonani mbone mbecha iu ndaachokoaria kairi ndaagura nguu iria ndagurire ndeeja gukwaa kwenderwa ii gutibuo butikarikaa Murungu aamba kwenderwa nguu chiagurwa chiagurwa buru ndaitania mbecha chia nyomba ndaitania nambi ndatigaraa ngiti uu inyanya ndaaringi muntu eendagia nkamuria atiri. Andina ngiri uu inyanya rii, noo untumurire ngatara ndi ningwa iu chiukara ta injeru. Aambira noo tugeerie indi lakini buka bukathura bwi bairi, aah ndageria kumwerencha. Nandi keethira nuu nuuthithagia untu una ti lazima uu uitanie ngugii <noise> na antu baria wiiji. <noise> Ndaajukia ntuku ndauga naarua ii <noise> ntuku ee thoko, kinya weethiwa nweendagia nguu muntu uu umwe wiiji. ugaa ukatwika utethio buu bwaku kana akili iu yaka iikwira nuu aki omba gukwenderia. Ntuku ee thoko ndaumagara ruukiri tamikwaurite kwira ntaka ndauga ntuku iu yonthe ii kuthiurunka thoko, waakirya uuju naakwendia nguu, ukaamuuria wendagia atia aa noo untumurire nontu nukwona watumurirwa mbiru rii wii wenka. Irio ikagwitira <noise> mbecha injeega no ukai ukaita nguu inyingi, ayaa, muntu uu ndathiurutika ndathiurutika ndona uungi eetikiria, aandugurira mbiru iu. Kundugarira mbiru iu, ndatara nguu ndeeja achio ndeenda na kweendia tii uuga kawa ndeejire nachio ntuku iu yonthe ndendia nguu chiathira. Nguu ngwitikia ndachiendirie mbuga mwerijumwe kii mwerijamwe juu nuukwana imbitire ndagura mm <hesitation> mbitire ndagura nguu chionthe naa mbecha iu ndariachio chionthe ndeejachio <noise> weejachio, <noise> weenderiantu barikwira ndirenda teeriengi <noise> waareteteta raundi nthiru nandi mutumbere rii ugarta nguu teena woonete raundu nthiru kuu <noise> nkabeera naani rii ndaachoka nkagena guchwaiindi <noise> thaa iji rii iiji ichio ndinachio aaya, antu baaku aaguri baaku ukaariabo nookabariria bwiga rimwe ibe ibeejaga ukoona taa kinya iiji uriendiatia aa waamwire ii magara jatano aakwiraa aa ndiugaa rya nii igana ukwigua wiire muntu ii magana jatano ukwendia aakwire ndiugaa kinya niigana naagwe kinya muntu akeejokwira ou waamuchokena na muthuro ung’ani umujukie ta muguri oku. umwaririe kaura geenia kumwoneria nontu <hesitation> muguri riu rionthe eethainwa ari ari rutere rurwega guti untu muguri augaa withira tiu ntii nandi ukire nthi. <noise> Uumuthikirie naabugerir ikwenearwawe <noise> ndeeja aa nguu iria indeendirie, alafu ichiambitine mbecha injeega maa nontu nukwora au nguu itambikagia ichiandetaira baita mono nontu ndiriita ngataara <noise> nguu iria nkwenda <noise> ugataara nguu iria ukwenda ukeejayo, indii changamoto iria ugakuruki <noise> ra baria bakuguura abo nao kinya <noise> boo bakeeja kuthiurukia <noise> nguu na riria beenjire kathiurunkia nguu <noise> bakaathiurunkia na maguri meenthi kethia ugwe uriendia ra magana matano baakendi na magana mathatu ma mirongo etano kana nya beendie na magana jana gitumi nimbi bwaku baakathiurunkia na ugwee gookomborete nyomba iindi nukwona antu bakanga aaa gatureterwe nii baa baaturetagira nontu nagwe noo mwanka utare mathabu jaku ja nyomba buungi naabu kii ngugi ii muntu agwita chia kwedia into ukeeja kwendiainto nontu antu ibaakweendia into kethira ng’ania ariendia magana mairi naagwe ujukie uu wite wendie magana mairi ambookanenthi utare mathabu jaaku bweega wone keethia ijakwijania. Wone uuju aari ariendia aa magana jairi gitumi akwendia magana jairi weetira thoko, aagura nguuiriia nguu ira ina negara ria mirungo <noise> etano. Atire uti <noise> ngarama ariire atarine mathaa uu mairi nontu <noise> naakumeya ngania new mbitite ambendenie <noise> naagwe wi au utalara ngaramee kugira into, gintu kingi nuukuria nyomba na wee aatikuria nyomba wee kaagwitaonguo chiawe, gaakuthiurunkia nandi utikwona twauga ii kwendiaa maguri jamwe uwe wira nyomba ukaumia, na riria ukaumia antu baria bookwira twendenieuria ng’ania atwendagiria oo bau nobo bakeeja gukuthe gukuthekera we waita ungi kana wainga ngugiu weja kuingirwa nontu utiri utiriite mbecha chia nyomba riu gwe ndakora mea we wakara muntu ona gintu igikithongi utikagie mpwi iria chia kwenda kwendangia nontu kwiu ukeenda kwendanga weendia aa maguri jatikabua na maguri jaria muthiene buru ii ugwe jakeega gukuretera thina nontu ugatara mathaba ja mathaba jaku wore ii inkwendia nguu iiguchokia mbicha indi itagana chia kuria nyomba. Indi ugwe tara matha na nguu iria tia wiijachio ikathira wii mwendioguu noomwa noonginya withire nguu iria ugurire gwichio itigarire gwicho chiitire riu waatare mathabu jaria kugura nguu tuuge ukugura pici mmh ukugura nguu ing’ana tugi ukugura nguu mirongoetano wije utane nguu ii mirongo etano nguu imwe ndamigura negana ria mirongo etano ukeeja ukaninga ithabu niaku mpwi ukauga mirongo etano alafu indi kiirguu iu mbne mirpngo etano etano kii nguu mirongo etano ii mbecha ing’ana ugwe utigukiraa uugaa nguu iiji itiita chonthe naa oo mwicho jwa mweri juu nguu ii itiita chionthe naa nuung’ani kuria nyomba ung’ani kuria mbecha ing’ana riu ungani utare kinya chiite nuchu echio ugwe kiriu ikira kiwango kiria ukumenya gigakuriira nyomba wina mantu jangi ugani kuingia naaja tuuge nuukurira mwana chukuru nuukuria nyombeegu kara nuukugure bia kuria indi kiria giatumire uuni mbila naa mbele araka ikwithira ntariaga nyoumbee gukana kana ngura bia kuria iitheotwana naarungamagira biu indi biu bingi igwe ukang’ang’anabio umenye ugaita mbecha iu kuu. Kendooringa mathabu jau. indi ngugi iji niithaira iina baita na nithaira iina asara, indi kii ngugi chaku wi muritu ngugi kana wii mwendia. ee wa biashara ung’ani gutega ukona ii biiku bikwija bibingi nkuruki ee bingi indi ndigukarou aa ndauga mbechaijii ndakinyia rii nyani gantumure mbale, mbale ii ugutumura ukari ukaritaku, antu baa uguragira wigena kwari utiumba kwona muntu oogu yaani aguu ugwatithania naantu bau beendagia. nontu kethia ni muntuju uguragira uu ugwita aagutumurira wina tau tuge ngiri ikumu agakwairia akwire mbale ii migurite ngiri twenti riu kinga weethiwa nukungurira aa ngiri ikumi ii ntigerie ngiri ingi ikumi nootatara ngarama ya kumi kumiita kuraja kumiretaa indi nawe nontu ati kwenda gukwira uuma naatikwenda gukworioria amununetagira arienda wi uwe wiite naa mbere kumugurira ootau umuguragira nandi ndakira ndoonia murungu baaba aa kugeta atia thimu iiji niitethagia mono nukwona thimu ijie chia kinandi. Antu bagutonya mitandaone ukoona, muntu muna naakwendia nguu uuju ungi niakwendia indí gaankwire íí tia antu bonthe baa gwitikia. Kwiwe weetine nguu oaga kureterwa <laughs> nguu itena nyororo, nguu ikari tai inkuru. nguu yaani utiumba kinya kumiendia kinya ukamumagaria au ukeaj ukauga umiendie nya magana jairi gutiwe ukugúra iu ii changamoto emwee mutumba. Kwona muntu kugwatithania na muntu agakaretera into bibiega kana kureterwa ii ngugi iinen. e noontu baa boo baagu kuretera batikwenda naagwe uruguka metho ubakinyira kana nouremwe kubakinyira ukabakuruka baatikwenda ou nandi uu weetirie nguu au aaii buu aareterwe ikari aambiriria kumbikira kieba ndauria riu kugakarwa atia naani imbwi imbwithirie uchunkuni bwakwa ndamenya mbilu ii twiragwa iina ngiri mirongo iiri urimwira nie ngiri kenda naandi ndalatara mathabu jakwa. Ndonaa muntuu arienda mbita mugurira nguu chia ngiri ikumi, alafu indi atigarwe utikwona au nkumuriirambecha chiake mbecha chiawe chia mbiru ewe iu ingi kuumaau an ngiriimwe already nkumutigayo <noise> kenda ee baita ndgiri imwe ndamutigirayo aa baita raiu ingi akeendia kuuma au ii baita, ndakara ndathugania mantu jaa ndero aundegwe na ndi murongo ndakinyare <noise> kerete, nontu baa uu aguutaarira nguu ambiririe gukuretera nguu ii nguu na maguri jari igura iu ii changamoto aaii ntiji ndi kuumba kung’ang’anayo tiuntu <noise> bubuuthu aambiririe agwitithiria nguu maguri in nandi naagwe ukarigwa, antu baa baaku. wabamenyithirie, kethia ii nguu ii ikari ta burana wira wi baenderia magana matano. tuuge naaja uuju akwenderetie na magana mathatu ukwona ukona magana maku mairi kii nguu <noise> imwe nandi awitithia eekwira ii magana mana kana. kwiyo agu kwenderia na magana mana kwijo agukwira burana irienda magana matano naa nukwona aguri baaku ubamenyithiritie atia ubamenyithiritie nguu noo nkwenderie magana matano ithiite buru. Nookwenderie magana matanthatu ma mirungoetanno eeish wakinya au uko ukooria ukagwata njireeriku ukaambiria kuu naa nukwona ou ungi nawe nontu bwa nguu iu chiawe iria atirie ichigwikire kieba indi ukangwa ukaruthaatia ndakirau ndathingata mwekuru umwe achiendagia mitandaone naa thimu iji taa iti nthuku lakini ou mpanjiririe bonthe ndaathingata mwekurumwe neeja inya imwe kwemwe kwendie nguu ingwitikia thaiiji antu ibakumenya mantu jaa jathimu ja mitandao ndamwithira ndamwithira akiendagia nguu nguu iria waatega nguu niinthongi na maguri mawe ma mbilu ruo mamathungi ndoona muntuu nkaruthatia kenda we menya maa naa maa ndamutumira nguuji akandetera ndauga ntimutumira mbiru yonthe uria nkathithia ngiri iiji ndinacho inya ndituma mbone keithira akanchokeria ndookira karukiri kamwe ndabaringira thimu. Ndaabera mbitagwa una nona, indirunirue indirunere bukienda nguu, ambira ii itutaraga nguu ona keethira urienda nguu ikumi tugagutarira. Indi u ugwe igwe ukarungamira ngarama ya nguo iu kenda igukinyira naaria uri, ndaamwira niu ndabatumira mbecha iu ndatu manire nguu chia ngiri inya, ndatumana ta naarua, gintu ta thaa mugwanja Ndeerwa nguu iiji utume magana mairi ma gukinyithirua nguu aaja, ndatuma magana mau mairi kairi, ndabatumira. Iriingiithirwa indari na murimo jwa sukari, ntuku iu iringi itia uria bukaathithia buumpe namba ya ndereba uu wira ngari ru ireetete mirigo. Bantu mira, indi ndabeera buri buringindingi nguo iu bugantumira mbicha, mbere buuneenkaniria. Noome kwari nomenye kwani nyuma ee ndaika uu mirongo <noise> ithatu aayaa, baambira tutikuringira mbicha nontu itwaari tukuneenkaniria murigo keekee ndaamaka. Bware nkaniria murigo na ma ndagika igana mirongo ithatu, ndaabira niu <hesitation> baambira indi uria tukathithia, kii obisi iria twitire twanenkaniria murigo, kwina karatasi ga kwonania kana riziti karasi karatasi gakwonania murigo jwaka jurianaana jwiti <hesitation> jathiite mwanka antu anaa, ndabeera niu. Baantumira gintu thainyanya. thainyanya irio baantumire ntumwa eu <hesitation> thimune, baantumira ntumwa baambira murigo jwaku tukaneenkaniria ana riu nandi bau ngari iu ichio igagukinyithiria murigo ndeetera. Utuku baa <hesitation> waatara mathabu maa kuma Nairobi gukiryaa aja ii mathaa mana. Ndaa noka ngutega thimu mathaa mara maria makirya guti murigo. ndabarabiringe ba mbira ngarita umakara ndakara ndakaranda beetena twamama utuku twokira ruunene ruunene giintu thaa ijiri ndategete thaa uu mathaa jaaria antu bachiijaga obisine aakirya ndabaringira thimu. Ndaaboriaaaa kwina ngari ikureetete murigu jwajwa naa ndaaringi rwe ndeerwa juga kinyithua nau buri ibui bukandingira thimu. Baambira ngari iikwijite itaari igukinya, ndauga niu ambeetere, ndaabetera thaa inyanya, tha inyanya na nusu, itha nda gingirwe thimu nda nde ndebaa mbiite, mbite ngire murigo jwakwa. Ndeeta kugira murigo, ndeera murungu ii murigo nkujuona, indi kuuma au iigwe mbeterete, ntikeeja kunenkerwa nguo mbithira ii maguu mamathiranu, kana ni maguo matina nyororo kana nii maguu ngachooka gwikia kwa mubundi kairi, ndaakara, ndanenkerwa nguu iu ndeeja, ngitega nguu ni injega nandi gankwenda gwikira muntu inya baria baugaa nguu iria chiendagua mitandaone, itithaira iri injeega, ondareterwa injega, a hundred percent, igana rimwe, injega. Ndaritera nguu iria ndachiendia, mwekuru uria aa ambendagiria nguu uria ndathuraa kwawe, uria anduragira bale. Aambiraaaa kwira muntu nkamenya naa nakwendia mbiru ya marinda marinda jaa jethaira jakari uu ta maburana. hh ndamuria iriuma mecha ing’ana, aambira ee nii ngiri ikumi na inthantatu, ndamuuria na na <hesitation> wina uuma twatuma nguu iu ikeeja ambira ii oona noo nee noo <hesitation> untumire ndiini. ngatumana nguu iu ikeeja na riitwa riakwa. Twatumana nguu <hesitation> ndeterete marinda, ndaareteee rwe ikari <hesitation> tiiiii tii marinda. tii burana, tii bulausi, lakini gintu kina giankeniriee nguo iu chiari injeru oona keethirwa hmm ngwititie marinda lakini ii gintu kiria kia ndeterwe ritiikirwa riri iriinda na riitikirwa riri mblausi, nangaa nu kwooona nguuo ii antu bagwikira na tumiguto tutuuthu, tuthuu tukugwata ngozi, turiitwa atia iu igwiikanirua na tumiguto tuu. Nandi ndauga nontu nguu iiji nii injeru, biria ngwititie tikio ndeeterwe, lakini ndaumagara, ndeeta thokone, nda ndachiendena nguu iu, ndeetire, maguri jaria ndeerigirite noombendie, tijo ndeendirie. ndeenikire maguri ikio gitumi nkwira ngukwira atiri ukeeja kwithira ukiendagia into bii amba otege woone nguu iiji nkeeja ikuuga ii maguri mana nkeendia igakwiiga au. Lakini indi ukoona nkeeja kumiinika maguri igreta uuni ndauga nandi aria buria nkwenda ki nguu iiji rii ndienda iinchokeria mbecha chiakwa na irie nyomba, uti gintu kingi nkwenda ndaumagara achio, ndachikia thokone, ndachiendie makana mairie mairie mairie mairie, ngoirie chia <noise> kwa chiakuru, indeendirie nguu chia ngiri ikumi ndiikwendia nguu chia ngiri ikumi ndaua mwekuru uuju kairi kaaba kairi atikorombira antamaninire nguu, ndaachoka kiri uria nda ndagurite ndatuimanirite nguu mitandaone. Ndamwira nandi rii ndirienda mbira, <hesitation> yaa maburana na miguuto, aantumaniraa. Eeegutumana chie jaa, chiejire irii inthongi okairi ikio gitumi ngukwira rimwe antu batiga kwairie baakwiria mitandao itikureta into bibiega kaaba muntu uria wiiji riu nandi kiakwa muntu uria mbijii nwee aatumire ukui kinya nkua nkoro mbugua ngugi iiji ntimiita kairi lakini uria ntaiji oo mitandao aantu mire nguu iu kairi chiejaa riu nandi yeejire ii mbiru Ikwiija, ndaamiendirie biumia biiri bikithira nieri ikuthira riu nandi ukwona kirya ethira iiji ingi ntumirwe aaja niimbinikire nthi kiimbecha. Indiingi i <hesitation> ndegayo ndetia yeja, ndikwendia niembitire mbecha imbega. Indi ni kio gitumi ng’ukwiratiri kinyokejakwona, untu buria ureerigirite tiu wakarika, utikakue nkoro utikakue nkoro uuga ngugii ntimiita kairo nontu kethira ndikureterwa bii ndareterwe bitikwereka kethira ii marinda kana nii kana nii mblausi kana ni burana rii kethira nindatiganire achio kuringi karwa atia. Thaiji ntingi ithirwa ndaingire ngugi, aakothia indaingire ngugi, thaiji tika ndiringithiwa nkianhai kaa, guti gintu kingi gikiega ta kwithiwa wina nugi eku ta kwithirwa wina antu ukumenya noombite nkona kina kinyaana baaku baatiraraa mpara ugwe wengwa ii weuu ukeja kwona ukeja kumenya kinya nkaigua naarua ii nyama nkwenda kuria nkaumagara na mbite ngure na mbecha chiakwa na ngure iu yeijiri ndendirue yaambitire mbecha bwega na mbechaiu ndeja ndoongera ngugiekwa kairi na nkinya kwi mwari ndathumithanga ndamunenkaira kagira gakai. Nkaamwongera kendaathuma nawe naathomire indi nikio gitumi mg’ukwira atiri ngugiijiri ya mitumba yina mbecha na kinya kethira yina changamoto chiayo ugwe uting’ani gutega na naa gugukuretera asara tiga kinya rutere rwa baita nontu igagwitira gintu gikiega nootikeje niku kwithira wina mpwi ya gukua nkonouuga ntithi na mbere kairi ngekariira ooau buu buutibua ugwe enda ngugi eku iria ugwita aariria bau bagukugurira baaririe bwiga nontu bau nibo bakwaandikitiau baakeja iikura utiumba kwendia iintobii na kinyokauga igwikarechio au utiriogakara wikire chionthe riu nandi chumirie nontu wina ngugiu mantu makuma mamaingi makathi na mbene nootikirio riigakinya na kinyokethira wi muntu mwekuru ugakara oo aria antu baakaraa ba mbele eti kuuga uuni ona nkanga gwita ngugi mukuru agaita gaankwire gintu giaku igikiega wiragwa kaba kanini kariogwete ki kwithira wina ki wirigiro bwa gintu kinene. Noontu mbicha iria ugweete ichio chiaku, ii ingi utinacio ii ti chiaku. Riu ngiikira inya bau bonthe bakwe bau bonthe bakwenda kwambiria ngugi ya kwendia nguu. Kethira ii mutumba ukwenda kwendia tonya ku inja, ija wendie mitumba inaa mbecha injeega bwaambe gintu kia mbete, amenye gintu kiria ukwonda umenye ugagiita kuu uu <hesitation> uume uuchwee withire wina ngwataniro injega, ukimenyaa ndienda kwenda ginyu kina na ngagita kii muntu muna nukwona untu bau buke bekeethira bwina rahisi mono nontu utiithira ukiangaika tani menya nkianjiria ntaiji ngaita kuu ntaiji nuu ugampenderia ndaumagarire thokone. Na ukenja kwithire ii gitu kina ukwenda menya nkuruki <hesitation> u u ukane nthi ukithugaririe naumenye nkuruki nookienda kwanjiria ngugi teeji ee kwendia nguu wiite utege environment antuo ana uri antu baria bakuthiurunkirite keethira kwina gacukuru ta baa linenene aa university bau nukamenya buria bageekura nguu nguu iria bagukuria. Tichio bamaami beeta baagekira, nandi keethira wii taurine ta iu. umenye tuguu tutwega turia ukeendia nau keethia winaja njaa naaja machirani, nuukumenya naku tuguu turiaukagura twa kwenderia aana baaria baamami beetu baatitwende riu nandi kiria gikiega ungani gutega akamenya guntu guku ni kwa riuga utiendia mabulana maria marito marito ukeendia tuguu tututhu <noise> keethia ii nguu iindito ukajukia mabulana jaaria maraaja ujukie imubuto biria irito indi utiumba kumbira ukajukia into bie birito gwita kubiendia naaria kwina riuga ukeeja gatega mbere niantu uu ukeeja gutega ulilenga antu barika kethira nii twana ni ekuru ugatega mbele nthuki gintu kia mbere ukiitaga ngugi iji ee kwendia nguu tega nthuki woomba gutega nthaka iria ukwenderia naa ugutega nthuki ugutega antu aria ukwenderia. Antu aria ukwenderia gukari atia keethia ni <hesitation> nau njaa nuukamea nukwerewa njaa uria kwithairwa gukari kana inaa taunine. gintu kingi nakio ugatega keethia ii gii ii nguu ii ukwende kwenda kwendia antu baa ukaa benderia mbecha igana kwi into umbikia kugura inya kethira ibia mbecha inyingi, uu umagare ui uthii nabio nau na <hesitation> mashinani. Ukithii nabio nau antu bau ukeethira nya batikwerewa bariuga <hesitation> ii ii mbecha inyingi mono kugura gintu ta kii. Nandeu kethira <noise> bambira wina ugaita kuu muntu mu na agakaretera <noise> ugatega ukoona ndienda kwa kwenderia keethira ni ari baa <noise> sukuru ayaa beekagira atia gintu kingi igu tega kethira area iu ina mwanki kara ii guntu kwa <noise> mbura buu nabu ukwelewa, naandi wii nguginee. kwaaga mbecha kurioo kurioo ukirgaa ukethira mbecha ikuura. ukerthia witara mthabu jaaku jonthe ukugura stock ukugura nguu iu chia kwendia ukwigau antu batikuguraa nyomba niikwenda kuuriwa naa <hesitation> wina mantu jaangi, wina mantu mangi nau one two wina mantu mangi untu buumwe mantu mairi mantu mathatu na nogwe ukwenda kuthithia na mbecha itikuumira tiga nkwire ukainga ngugi. Ukainga ngugi buru, ung’ani wiitanie nayo, ontu kinya riria kwithaira kubugi utiaragia ria, kuna ndioona kwathuuka wakiraou, u uting’ani kwaria ungani ukire na weenderee na maantu maaku, untu wa mbere nabu nguu itithukaga. Nuukwigua <hesitation> nguu itithukaga noogita kagara nguu teega muthemba jwa nguu iria kwi nguu, ne ukeeja achio chianriwa ii riuga nguu iria igaata rang iria yaayo kwi ingi naachio riuga achip nguu igaato chiakara au ona ititegeka kairi, nukumberewa, indi ukeethirwa ngu eeku nne ugutega buubwega uria ikari, noomiendie mantu jameega na nontu itithuuka tiganayo miige au naa biashara eeka kana ngugi eku iria ugwita ukeenderea ajo na untu bungi nabu iika murungu mbele kiima ntumu montomo, <hesitation> montho montho montho okurutha, iga murungu mbere, mwire Baaba <noise> nkwigeji. indi ugwe igwe ukandetera aanguri na inya ugiitagi ugiitaitaa ngugi iu ukeeja kwonera twinto tungi ntinginya nontu ii matumba ukwendia ii nguo ugakara na nguu ugakara na nguu noutege ukoona inya area iu gutina iratu. Guti muntu angi ukwendia iratu, ukooja ukajukia mathiganio mau ugreta ukagura oratu iraatu ukeeja ukaga au ukeendia. Noutege uko area oo iria uuri <noise> kwina into bibiingi mono muntu akeenda kubiona, atibiona akeenda kugura akeenda kugura atibiona au noo ngirya eete kuraaja riu nandi jaa ugwe ni njukumu eku ii akane nthi utege bwega wone au uri uni ntirauga weendie gintu kimwe keethira ii mutumba aki weendie mutumba ukiendagia mutumba juu jwaku ona kanyomba kau gaku ukeethia wira kinya kosi eku ee guchuka ukeethia wiiji guchuka antu kanyomba kau ukwenderia guukwedia anjara woomba kwithira uriendagia au na nuuguchukira muntu aa muntu akeeja aakwira inkwenda kina uungi nawe aakwiraa inkwenda unchuka ukwona mbecha iu chiaku chia guchuka ukwiga aana naa <noise> kaambwire buri buri achiani baathaiji kagugi kaa mwana kaa njara igakeega mono ona tukiendagia kagugi takau ukeeja uchuke muntu wiite aa mbecha chio ujukie mbecha iu chia guchuka wite achio riu nandi noutege ngugi iji. Ukoona nguu ikumbitira mbecha naa naa iingi ikuu <noise> ikuunditira mbecha naa. Ngugi ii ee mutumba <hesitation> nii mbitirite mbecha mono, na ntii ntiiji keethira ngatiganaju, nontu wa mantu maria iinthithiritie ngugi ii nindiirite nyomba ngugi ii kwi antu ikuthomithia ngugi iji ii aaja ningwa niimbigite bwega antu baugaa kugwirua gutichwaaga aa mbecha, inthika ke kwera ma, okecha kwetherote na te na mbeca, wuuii ukauragwa li mathuganio nontu bwa mbere mbecha noonkwire nichiretaa gikeno nontu tuuge gutina irio au noo ugakena nyomba iu iina mpara gutiwe, tuuge mwana akwingirwa mbecha chia chukuru. Mwanou eengirwa mbecha chia chukuru rii, ukeeja kwithirwa wina mbeca ukaria. ukagwatwa ii mathuganio ugukena kana utakena niiringanaa mbecha iu winachio kenda ireeta gikeno rii ugaitumira na nd njira iriku indi mantu ja <hesitation> ma mantu maria maingi guku thaiji marienda mbech. a nookenda gwikara bwiga chwaa mbeca, na mbeca raku gutiroo ukathii wiithiria muti jwa mbecha wambiriria gutua mbeca. Aari, kirya buria uthijagie ukeethiria ngugi ee muntu yendeneete, ukaambiria kuuga ndingienda ngugi iu jaambi eekwa <hesitation> iringiethirwa iriekwa. Mantu maria muntu uu akurukiriti kenda ngugi ikiryau bwambene ikuumiria, ngugi ia gociandikite gwe wia gwe tou tani <noise> ndugurite ngugi ee mutumba aa ugatwika naarua nuurugurire, ruuju utirugura, kanookurugura raukiri ukuinga thaa inga, kiumia kii ukuinga kiumia kiu kingi ukarugura, guting’ani kuthii uu, ungani kwithira ukimenyaa ngugiji ukamiita na nkoro emwe ukamienda ugakara ta muntu aandiki iwe uchiadikite indi ung’ani gukara ta muntu aandiki, ugookira nuukiri kwithirwe igukuura kana guti kuura ugookira ruukiri ugaita ngui chiaka, uuwe uugwe nigwe ukamenyithia agu baaku baakamenya ng’ania rii eendagia gintu kina. Na ng’ania rii <hesitation> ukeeja gwiita thaaing’anona, ukamwithi ria. Nookeja ii guchererwa, utimwithirieku. bwambere thingatira mathasi maku maria ukuthi ngugine. Thingatira mathaa maku maria ukuthi ngugine, menyoria okwaria na customer, orio kwa ria na koribaku, na kinya kethira nii nguu iu bagutigaau, menya ukaruthatia anachio, bwamberie ouria mbwirire riria nkwambiragiria ara aja. muntu kethirwa atina mbecha chionthe, aagakunenkera nuchu eembecha <hesitation> aa aathi na nguu, kaaba gwogatiwa na nguu, nguu iria no aremwe ii kumiria. aremwa ii kumiria ukajukia nguu eku <noise> wendie na wendia nguu eku, ugatigarwa aa mbecha chiaku. naaiu ingi umunenkerie na mbales nachio iihii numiunguraa ukaigua kurira, neengi nayo ukamiiungura ukaigua ku kuria nontu bwa gikeno ya mbele ukamiiungura wigue kurira nontu bwa uriekari nontu ii muntu aa mibanga bangite akami ingania na itithiaire kinya kethira nukwigua ta iu injeru ukwe iu ukwigua kwira injeru kwina iria ititumatumiri kwina iria itumiri buru. Nachio kinya ikeeja, iiringire ithabu itikumakania ikari atia buria ikeeja ikari iringire ethabu ukare nthi na kalamu na karatasi, ne yuku niaku ungani kwithirwa wina mbuku wi mubiashara ung’ani kwithia wina mbuku <noise> utigakarage akauga naarua rii mbendetie mono na nontu ukuuga weendetie mono ii guti naantu aria ukwaandika umenya naa naarua ndeendia kina hhu ngugi eku ung’ani ung’ani kwithia wina mbuku wendia ukathi ukaandika nikienda waakara nthi amenya ngugi iiji geekuthi na mbere kana keeguchoka na nyuma aah naa bungi nabu weethirwa gookwenda kwaambiria ngugi utikajakie mukepo utikathi gukoba mbecha cha kwaambiria ngugi nontu ngugi iria utikumenya ikathii atia muntu aruthogoo ukaambiriria ngugi waamiambiriria teu nandi nouge nkumenyana na aguri baakwa nkumenya kiria baakwenda nkamonya kiria mbumbikia kureeta bakaagura na kiiria baa mbumbikia kuleta bakaanga kugura riu nandi waakara nthi waamenyou na ngugi yamba kathi na mbere. Woona iina machiara ja mayo, tiakara ngugine <hesitation> withira yes ii inthire ndagura mutumba ngugi iu itikundiira nyombeu ngugi iu itiumba gwila mbecha mitumbene iu igura nguu ingi koogatonya mauko jwaku antu au kwina thina na kathira ni antu baria bathuraga nguu bau ngukwira bathuraga nguu iinjeru ta thaii ngukwira nkianjiriria ngugi ndathuraga nguu injeru kethira mbilu ilu niya mbere kara nthi, <hesitation> wakara nthi mitumure wii wenka wamitumura wii wenka menya mbilu ii ndamigura naa <hesitation> uu ngiri ikumi riingira <hesitation> mbilu iu mathabu igwitirite iinini buru ikaringana nayo nguu keethira ii mbiru iu ulimitageti kumiendia na mbe na igiita ring’ana, nontu ukeeja kwithira ukamiendia na mweri jumwe, alafu uringe mathabu maaku, umigure aa ngiri ikumi wamiendia iite ngiri ikumi nainya. Iu nigukwira kii mweri junthe ukeethira woonete ngiri innya kii ngiri inya iu ri waita chia nyomba. Watu bii urite igachokia, riu ng’ani gutega kethira mbiru ii ndagura iina ngu mirongo igana nguu mirongo mugwanja, uugatege ukauga kathira nii nguu mirongo iiri na ithano. kana mirongo ithatu chia mbere ikunchokeria mbecha chiakwa. Iu ingi ii bai ii faida nkwenda <hesitation> kana kethira ti uu kethaa wendagia thokone. aah no uge jontu guti nyomba nkuria rii guti nyomba nkuria rii guti nyomba nkeeja akwirwa angaa ntiitite <noise> mbecha au nou nouge thoko imwe ika ukethirwa nguu iu ikathi ikathi chionthe igagwitira ngiri ika ukethirwa nguu <hesitation> iu ikathi ikathi chionthe igagwitira ngiri ithano iu ti ntuku imwe igugwitira ngu ngiri chi sawa indi ukethirwa ii nyumba ukomborete ukamenya into bii ibikuthika kaona na nguu iu ukamiendia utindi kaneayo mweri juthire utikagerie utikagerie kumiendia araka igwitira ngiri ithano uu imwitire ngiri ithano na ntuku imwe na tugo kethira kinya thoko tuge kwi kwirau baathijaga thoko maita mathatu kiumia nandi akeeja kwingura mbiru iu akangura ithatu kiumia iu nukumenya eena ngiri ikumi na ithano. iini, ariingura imwe akeendia ikathia, ena ngin ikumi na ithano na kii ngiri ikumi na ithano ii kiumia tara mweri, tara kii mweri ena mbecha ing’ana, ngiri ikumi na ithano mweri ena ngiri mirongo itantatu, kii ngiri mirongo itantatu iu atege <hesitation> atare tuge aite ngarama ee kureterwa, tuuge aite mbecha cha bale aite irta arire lunch ntuku iu ya kwendia, agatigara aa mbicha <hesitation> injeega indi ugwe wi ndukene nomwanka, ntuku iu uriija oo ntuku oo ntuku ukaria biria akaria lunch, kuuma au nyomba yeene niikwenda kuriwa nandi utikeeje na araka ya gukeria antu, muntu eeja akwira thokone rii aaii tutiguranga ou twendairua u <hesitation> ii bau bakenendia uuna nontu batikuria nyomba, naagwe ung’ani ukare nthi uringe mathabu jaaku bwega, umenye nguu iiji igwiita, ikundiira nyomba iguntigaria mbecha cia kamurandi kana. Ukwiigua <hesitation> mbecha iu nuung’ani kwithirwa ukimenyaa irithi kaa naa iriiteetheria kuu tuge kwi mwana ikuurira cukuru taani iintethitie mono urigi ithirwa ti ngugi ya mutumba ntiji ndirgiithira ndiku, ndingi ithira ndaura mbugaa aaii ndingi ithira <hesitation> ndaumire nthi gutara mathabu jaa mbecha. Mutumba jwina mbecha na au nkinyite thaiji na uturo buu ndinabu thaiji butina stress butina mathuganio jamaingi ikwithirwa kwina gantu nkwona antu ana na nikakumbitira mbeca imbeega riu nandi muntu aumagare aite ngugi na ngugi ee mutumba ii ngugi imbega na yina mbecha imbega waatara mathabu maka bwega na weethira akuuga ma ma mathaa ma kurugura ii mara ukarugura igiita rina kara ta muntu aandiki wiite ngugi eku na wendi bwaku we wende wigwe wiritire ngugi na gikeno nookare bwega.